Ñande ɓe waɗi e gila ɗum tan, ɓe nanndita ɗum. ɓe wi’i ko Alla, ko fate waɗi, kuma gila humtinaama. Amma ɓe waɗi e taƴre, ɓe wi’i ko moƴƴa, habaru e jamanu makko no waɗi ɗum. Ko ɓuri ɓuri, ko mo waɗa e nder haala. Ko ɓuri ɓe fota, so tawii Alla naatani kammu, amma moƴƴa e kokkomaako no sawta lamɗo on.